Ndikkina am mi hebi kuugal jei mi yida be ceede duddum ngam kuugal ko ayidi ko ayida kuugal ngam ceede on ahuwata wala nafu ahuwa kugal jei hokkatama ceede sedda ndikka ahuwi kuugal jei ayida amma bo aheban ceede duddum jei hubinta ma haaje ma.